Injo nakke punna garringa a, <hesitation> gassing kanre-kanreang, <hesitation> punna garringa nakke, gassing to injo apel, angura angkua apel, nu tanning, iya tokji injo paka ballo injo antama injo antama ri kalengku punna bua-buahan, jari biasa intu nakua taua, angnganre ko semangka, jadi semangka isse mae ku kanrei ou bela, nakua <hesitation> iya mo injo kanre ka ballo bede untuk dara jadi iya tokji injo naung ku kanre, tapi nakua isse taua, punna garring ki intu <hesitation> gasing a tattahangi taia, <hesitation> nakua isse nakua taua <hesitation> kaliki rung loka, jadi iyaminjo tarrusu ku kanre, ka nakke biasa kodong injo anungku, <hesitation> lambungku nu gassing pakrisi jadi iya tokmi injo naung ku kanre, punna mulai isse pakrisi injo iyasse ku kanreinjo-njo, punna <hesitation> riek isse injo kodong tu riek battu ri kota, suru malli a isse, punna talia intu <hesitation> kaliki, <hesitation> loka isse, punna anre isse intu <hesitation> nakua isse taua, <hesitation> anu mo ki halli <hesitation> alpukat, ku kuamo oapaimo intu mae dikanre kodong, tetak tokji iya ri ballaku ta tannang injo kalikia rung lokayya, ka iya to ise ballo. Tapi punna tala ku kulle mi kusakring aknyaha, ka nu riek kodong garring ku nakke, <hesitation> nakua isse taua, <hesitation> kunyi', <hesitation> maingi sikali iya <hesitation> kunyi' <hesitation> kunyi' nu rangkoa intu ku inung iyanjo setenga mate ku takkoakoa, nakua taua <hesitation> kunyi' basayya, jadi kunyi basa mo ku campuru nakua taua <hesitation> <hesitation> ku sa kucampuru cani', <hesitation> nakua taua injo, <hesitation> sare i sikiddi ere hambang, <hesitation> atau pallu i naik lollong injo anua, <hesitation> kunyia rurung cani a, <hesitation> ku kua nakke, <hesitation> nu hambang-hambanga nu ballo antama, iya tokji angkua na pahajikki antama lambungku, ka nakke punna sikali pakrisi lambungku, antama a di ruma saki'.